जैसे कोई दुकान हमन जाथि सामान लेहे अउ। अगर ओ दुकाने सामान ठीक नहीं मिलत है अपन के पसंद नहीं मिलत है। तो दूसर दुकान जा सकत ही उहा नहीं मिले तो। तीसर दुकान का चौथा दूकान जा सकत ही अउ अपन पसंद के सामान ले। सकत ही अउ अगर उहा भी नहीं मिले तो घर जा सकत। ही अपन काम ख़त्म कर सकत ही।